Tawreede pubel walla ɗo tipetee ñama ley. So ɗun kaa won ton fuu, jon kaa tuundi fuu wondi ton tippoto ley muuɗun tan <hesitation> marooton. Laatoo nokku maaɗa won moottorɗe tuundi.